Fomba ampifangaroako voamaina maro kokoa aminy ñy sakafoko :ataoko kelikely ñy vary, bakeo amizay ataoko maro ñy voamaina ajoboko ao, aharoko amizay rozy, na laha zaho ro miketriky voamaina amin-kena, ataoko maro ñy voamaina noho ñy hena.